أوو إذا كنت بطل خارق وجايين الفضائيين يغزون العالم بيكون عندي خطة محكمة، أول شي بإستخدام قوتي الفارقة مثل السرعة أو الطيران أو القوة العظمى بجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم شنو نقاط ضعفهم، وشلون يهاجمون بعدها بحليف اللي معاي يشتغل على خطة مشتركة، بنقسم المهام واحد يجي الفضائيين ،والثاني يعطل سفينتهم الرئيسية، وأنا بدخل في معركة.